Wen in the morning I wake up I nah like to eat, because I can't get appetite for food. Like you jeh wake up soon morning, you nah do anything- you jeh start eating. So me, in morning when I wake up I can't eat in the morning hour until certain hour reach before I can eat.